Ny <hesitation> fomba <hesitation> mora ary tsotra <hesitation> anasagna lapoaly izy kôfa amy fotoagnan'izy may igny, arakaraka: ndraikindraiky zaha mangala mainaka <hesitation> ampimandomandoako azy na mpa- <hesitation> ampalamadamatra azy malaoha angalako le may aminazy igny, de <hesitation> <noise> ndraiky koa izy sasako amy rano angalako savogny, ndraiky kisôhiky amin'ny alagnagna na fasiky zany, ndraiky <hesitation> angalako <hesitation> éponge chiffon na paille de fer, maro zany na jôfo koa mety anasagna azy. Igny izy <hesitation> kosokosôhigny tsara ary kobagnigny madio.